yaw opin yaw amni dunia hewam on daga joamirao. joamirao oma hi leddi, oma hi asamambo. so origin dunia arun ni daga joamirao on. joamirao oma hi dum, achiram nan nan.